To thrara <hesitation> liɗika kara mghakeyud ka dgemanako nda ndrgud mgha wuliwo ka ɗahkayo ka dgal ka da ɗikata karambe to tska mana mana kuma angiga zaras ka man digha kanda thzitare dge ndika kudo kaghkirɗe ko mitsa fta dada tsinkin tshaka dik mbasanane nkitwla fatsiya da wur zikan mgha tera bakanda kitwal fatsiya bi sai man gakanda dege dik khna gukɗe ko ghna ufaɗe ko thde a to da wura mbasana kando kuma thr karo thba dge mbasud kikwla fatsiya bi mana sagha khana kalanhad khge da kalanaghd khge ka ɗiyakha rubumbe da diyakha rubo to thabud wur da ɗakha ɗakhce da mbasanaha diyana thaɓud wur da ɗagha dagha ambasana kanda da karɗa-kaɗa da kuttse uɗakha nva liya kida ka dad magho ka wur sgakha da ɗiya wayam tam da ɗidahhaway kuma ka mbasanaud wura ɗika-ɗiko mbasanaka ɗik mgha gabaɗaya tsweɗeɗ managhgitare ka wur ɗaghyud da gwada gwaɗa diga ya dinasar To dik ƙda kɗa diga <hesitation> zeya daga-digna wayatkara daghane sgaghud da gwaɗa gwaɗa to ghu-ghwara ku ghwarak thma kuma yanzu <hesitation> kaga ko ngik zaratska zara kama amɓo mbinaka thma ka zik dge batrako ghɓukan dambe zukandambt daghane zuwamkanda halak ngik yakhayak zara kusko mbya mblitar thb unkwagh zaran zuzuwan kuska kuma to kafa tserakka thrammanakha daba thra yane nvude ka vigakha da dva mits mitse untandik thraghine ya-yana dge yhwaran to awura a manaka ngaka man manamgwara bi nigho aghb ude wur da ɗagha-ɗagha ba da man thrats bi to amma dadan mangaha magwarafa thkulama thmoden ɗaghai kwarane igwaraka lava menine usig thagha man kinane da wur mangabagha maghwarabi kuma kaga aghbude danagha kwarane digna niya nagh baka zrenbi kwarbtika dge manakeyin mbiyank fatsiyabi uɗaghniyat kwaran amma da ɗikanakha dga makwaro kuma a ghwayarok dada tsine dgin mana keya menina ayakud dgina uɗagha niyo to tsra vara kuma dgalgha da man. Tsa koda wura <hesitation> menina kai thremanina naghbaha bza tsinbiyo uɗahe nvude aghbud da to bza nga amfani saranthibi dama dge naghude mana digidda kakaɗiye duk dge maha da baha kakaiyambe to ngaha da mblal mɓla yahabi kozik lava to zika zik tgwa karatun tgwakha da baha kakaɗiyambe ko ɗagagha daga leshgla nalghak zikan to ko zikan thima mana kandan kwaraka kina ma zika da-tstsa boda mana mana ze jama'a da ngik jama'a tskha zikne kuma yatrudge managho kaga dole ka ɗakagh a dan nga ba mena biya ngikha-ngigh ude damanga threna sai mena da gatgzikhafka uɗagh nuvudtkwaran to da wur mangabaha kakaibiya niya ngaba lavsar bio to yan tama dge kuma dgen kwargaka tatsa kwerak uda manaaghak thre ant kambaha bzannambe tsitsa warine da ngig yaghanak thinda managho bakhabagegha bzanbe da ko tsitsa fenere ba dada tsin kina skwako skwa dgite mbiryaneni a ngarwa sukdukra naira thbe nvude Wurha tsgune a'a naira kuluke nigha da daline da ndiɗgin kina kwarane a naira kuluka suk naita sukdud digine to a fener menine da kwarude kaga a manarheha fener da ziɗbatsmbi to tsa nkha kha varin kina a mgiga zama mana yank digite niya thrna manine uɗagh nina ah <hesitation> an fitsene skwako skwa dgit nika tsire barka da naira kuluk-kulukni tsuk zik naira thb-thb sukududa digit digita an ngikha kaskiya tsin niko uɗagh nivyan tkwaran to daga ndiken kuma aya lavahi fsdvarvar da dagal war lavagh amma dagha ud kwarane niya manake mana yan digite naka tsaghwara a suktare a warine uɗagh ni aya mbrdiyawa sukdude tsdal dvarinkama da ndikena sukdude a amenine naghbaha kwar gaskiya tsinbiyafa barka ndiɗa hara demblakavaduwa varina a piyakwala ambladumbla gwaɗa yan sugwak diyine udakhani to kaga tsitsan varavama dabayeghan kakadiyam lavagha ngigha man bzabi angaghe fenerbi to tsitsirab thran manho da zuzuha nasara sar amma uk zik bakha feneran mba dalha da mbillak thre nyakha da zuku zula biya lakwduwade dagha da mbiyang thre ngaha da zuluzwa biya da laghdu lakude. Amma tsitsa zika varine ka man kakadiye nigha ngigha fener biya kitakwlan hark mtsdahhama thahaka mankava zika <hesitation> tsifa tfe to yanzu dika kwaraka kwarane a ɗikakara matraka ka yaghanda to da nagh nga kakaɗiyar manakabiyo tsa ɓokhka tatinaka kwarane lokaci kware har thaka manatramana to kakadina manaho naghasuktarha an dika <hesitation> mana mana mena kakadiye uɗah nivitare kaga yan dge aɓogha <hesitation> kwara ngiga meno ngiga meno ngiga meno to amma da baha da fenera ngigh rake da-do kwarehe kwaraka da kva fenarna niga laven kwarga liya <hesitation> ya baturo nyi kitwala fatsiya ka dada gle <hesitation> dimak fatsiya ka gle kitakwala ka dad kay nivitare to yan baha manu manahad fenerho manumaghragho tsayawy yawa ngik fatsiya da klakhanud to amma da ngakha man fener biyo tsitsadvarine dalha drana emma ko digit da farugan tgha kinama a emenine naha baha gaskiya tsinan thsar biyafa ngaman fener bi mana digit kakadiy uɗagh nivitar kwaran to kaga koina ma tsvak leshglama ghwara Damangaha dge zheshglo nga dige diknabiyo to ko adin adina manahama da babaha gaskiyan thremanaghabi tghbin mɓgha da kara tghak mɓgha da kara amma da baha kakaɗiyan lavagha gaskiyatskha nga dge manhabi zika tszika thra managha kino a thr gomente mankaraha a thra dvine a thra <hesitation> zika lebra manha a wuɗine dabaghad kwarane a'a nema ngaka daman filak tstsawarbiyo uɗaha nikha to dazwu zulaha ndiken amman uk zik didiye ngeka diknabiyo ngabiyo nga vake da zghafdaha biyo tsitsa mangaha kitakula fatsiyo ukzik dgatsa tsanafghatsi tsa glud glaha a faner tsaman tarhehak mbladugh tsda koɓine to fitse da kathgi tar kwaran kwarane ah imenine tsungidge tsuk de thrna mana manina tsuk tsabiyo a ko kana tsuk nga gaskiya tsinbiyo uɗagh nivtare to ghalak digitsa zugha yan dagh to amma da daa bah bagha feneram biyo kago tsetsan yauyawa tsugune anga fifsa da to yanzu ko zik thrna kwarako ngrwa zara amɓoka da ɓoka wuuwa takawude har dgal da mankava thrsar dgharsare Ah yaghayama nga dattarbi anen da gatuto dge da zuwitare yahaya kuma nga baba tsitarbi enan da gap dge da zuwatur zeyi sagharsar <hesitation> ngigitar dmak ndiken to danagh negah kakadina bakan thbima ko zar zara ma zitakanda manatara dikna nigha dadakha kina mangakur thre ngrwa bakarude nuvude ambrdiyane to zarana mana thre ka dgakha batra dge da wur tghitarka da ɓa digit da ftatarbima warda bahane kaga tsarazaranka kwitnin da kwititare amnma da baha da kakadiya lava a dubu ngrwa mbladuha vak thrkino ah niyam dena nedge mbladuka naghak zarakinam manakur thr dgha zitare to kaga da ziɗa tstare ngitar da ghwaya dgal bi amma da ngakha batara dige na antarbi to kaga dole tshirtare dgal da thrna vake da mbladuitar da enak malak dagagh amma dikka eniya dige ngigdge mblau nagh nikha dama kou tserak zarma tsatsin kwarane ah ei zikanerena kudagh ni tunda zikanah ma tsatsin kwarane dge da ɓugha da fagho zina da ɓin da ftsare ke kitakwan bi tondagha ajas takara thrgho Sannan kuma <hesitation> bara ambara tserako ngik dge amar kwarga kur kwarane kurdiyan dge da baka vakaniho e tsatsin amma wur zara ɓatkha da thre ngaha batara dge tsakwarahafhekur bi to kaga kwerak zara da kuitak dagal da dagal ta gatu tsakwerak thran thrna vaka amma da unktatrhe untalarhehahah ka kaɗiye to kaga <hesitation> tseraka an digno thar kuma dge anfuwa tharnan manako nga gaffan bi nga uɗe taɓakanda kwarane a'a mena niya bazak duha dger bi ngar war ude taba khke lakhe kwarane ndik dikena manake mena uɗahe ni taɓaka tmatsna gwmana tskanbi hatta yi zararo yakhadammankan da thre